इतु इते अ मुअ क्सधु एत कबो लगे ह, जुन्तुत् मने एज केतमन् हेरि फ्रिएन्द्स् और् ग्रोउप् हेर् एत मने दर्ज अखोन्स् ऐसे बेलेक त उनिवेर्सुम् त्सबो काने ते हेतु। हेतु कओपर् अमि स्त्रन्गेस्त् थिन्ग्स् और् कहिनि तो कओपम् जुन्तुत् बुलिस् जिन् एसिल्, तै। मने तैत रेनोक त हेरि एसिल् ए, क्सक्ति एसिल् <hesitation> जुन्तुति तै मने बेलेक् अखोन् दर्ज मने खुलि रि हो परिसिल् ए, ह ते ह्योन्ते मने तर् मने कि होल् तै जुन्तु लोगर् गितर् असिल् ए, ह्योन्ते मिल्लि गिननक् बेलेक् अखोन् दुनियत् कोइसिल् तत् गोइ, तत् जुन्तु अलिएन् असिल्, तक् <hesitation> मरिसिल् तर् पिसत् अमि एतु कहिनि तो। अरु एत कहिनि कओपम् स्पिदेर्-मन् और्। स्पिदेर्-मन् और् जुन्तुकोन् लस्त् चोमेद्य् और् लस्त् मोविए कोन् उल इसिल् ए कोन तो समे ओसिल् गुते कित स्पिदेर्-मन् रहि कोइसिल् मेतवेर्से दि ते हेतु परल्लेल् उनिवेर्से होइ कोन् त हि सोल् वेनोम् वेनोम् और् तो समे ओसिल् ए ते हेतु।